لو هعيش في جزيرة في الصحرا يبقا اول حاجة هاخدها ميه واي أداة اقدر انقي بيها الميه اللي هلاقيها لاني في الصحرا هاخد حاجات تساعدني في الزراعة لأن <hesitation> هاكل منين لازم ازرع المحاصيل اللي انا عايزها ممكن اخد معايا كمان حقيبة اسعافات أولية بحيث أن لو حصل أي مشاكل او اتعرضت لأي إصابة اقدر اتعامل معاها